<hesitation> raha ohatra hoe hevitra mitondra fampandroasoagna ai, mitondra vahaolagna, vahaolagna maharitra, de <hesitation> tsisy fetrany zaigny leha <hesitation> famoahagna hevitra fa raha ohatra hoe <hesitation> hevitra <hesitation> mitondra fagnaratsiagna ôlo na possible hoe mandratra ny hafa ai, de <hesitation> tokony asiagna fetrany zaigny leha famoahagna hevitra.